Pos pa condural la carni, essu lo mejol es encongelá-la al vazíu, peru tamién la pueis embuchal, salal i cural comu amus hechu siempri paquí. Alogu tamién están las conservas en azeiti. De contau que lo menus trebajosu pa vogu que seis más nuevus i más perránganus es encongelá-la, sin vazíu ni ná, vaiga a sel mucha trebajera. Cudiau que seis perrus la genti nueva! Güenu, que no digu tola genti peru...